<noise> Agnamiko aloha a, mana fihetsem-po avao aloha biby. Ohatsy zao akoho, miaro agn'agnakiny reny lafa izy mahafoy gn'agnakiny regny, kotabaisinao i, ha! ka anao aloha la ataony mahamay. De alika koa zao ohatsy hoe zao hoe roasinao regny, mahay mandeha.